Mnanifuɛ taa Uwoluaduyɛlunubaga, nibaga ni alɛ kuaduvo bafa ntadunɔ bafa nimabe kele ayɔluna lɛɛ. Ta ni niba nibayɔ vɔebi dzikpɛkpɛ mɛ ta Uwɔlɔdu, Uwɔlɔdzuba mɛɛ nadzikpɛɖavu la kɛdu, sɛduavalɛɛ. Uwɔlɔ amɛ kɛ la ku ulu lansi ti duwɔlɔ laduedzua kana, tɔsɛaku nikayɛvila ɖu nanila la nkankayɛsɛ Uwɔlɔladu… Uwɔlɔ laduedzua kana kunikayɛsɛ koa slɔasɛka ɖɛsɛ nsanilɛ uwɔlɔ la kɛlɛ namuniza. Esɛaka kuma <hesitation> nazunu <hesitation> nani kumuwɔlɔ nadu nanila bakutu tsitia naninyɛzɛ adu, nadu nanila ladɛ nanɛ, nadunanilalɛ nanɛtu bafe ntiaava. kumuwɔlɔsu nadulihaa tsutsidutiɛa… slɔdziɖɔ tete badutiɛava ubɛyiɛkue kazɔ nutitsɔ tete. Sutanazoame dui.